Lawatan ke pawagam sudah lama saya tidak masuk pawagam dan saya tidak tau macam mana lawatan tu cuma orang kata limpas-limpas kalau pigi bandar nampak tu pawagam limpas-limpas lah masuk nda pernah lama sudah tidak pigi.

Saya suka melihat Um filem-filem Korea kerana filem Korea banyak Um menulis tentang karya-karya besar karya-karya hebat tentang kritikan masyarakat rancangan TV saya suka Buletin Utama permainan kegemaran saya saya suka main badminton.

"Pendapat saya tentang penggunaan perbankan dalam talian sebenarnya sangat membantu Um tapi masih juga ragu-ragu disebabkan Um taktik ""scammer"" yang semakin menjadi-jadi tapi apa-apapun sistem penggunaan perbankan dalam talian sangat-sangat membantu. "

Masa saya kecil-kecil dulu saya terfikir saya mau jadi Cigu, Cikgu sebab bapa saya pun Cikgu jadi saya mau jadi Cikgu tapi bila saya sudah besar saya tidak dapat jadi Cigu.

Perkhidmatan awam bagi saya kesihatan hospital lah ini sangat penting dalam sebuah komuniti tanpa ada hospital yang bagus Um masyarakat tidak mendapat Um khidmat kesihatan yang baik.

Kalau mencari peguam kena rujuk dengan kawan-kawan yang taulah tentang siapa-siapa peguam yang-yang-yang sesuai untuk dicari dan juga Um datang ke jabatan kerajaan yang-yang tahu tentang hal-hal macam nilah.

Saya suka pasangan saya dia seorang Um suami yang baik Um dia seorang yang dia cakap lembut Um tidak pandai meninggikan suara memahami dan seorang pemurah.

Harapan saya di masa depan Um semoga semuanya berjalan dengan lancar, semoga saya menjadi orang yang berjaya di masa depan dan tidak lagi bergantung dengan siapa-siapa.

Sia punya selebriti kegemaran ialah Kate Rick dan Nicholas Galitzine.

Datang ke hospital untuk temujanji Um kalau sudah ada temujanji dia akan bagitau bila tarikh untuk temujanji dia akan datang, biasanya dia akan bagitau tu bila tarikh yang sesuai.

Sia ingat dalam rumah saya ada lipas paling besar. Kadang-kadang dia terbang bikin takut juga ini Um bikin takut juga lah serangga lipas ini.

Ubat-ubatan tradisional yang wujud dalam budaya kami ialah penggunaan minyak gamat, gamat tu dia satu jenis Um hidupan daripada laut dan memang baik kegunaan minyak gamat tu ialah untuk menyembuhkan luka, memang bagus.

Cara orang membayar dalam masyarakat kami kebanyakan nya adalah menggunakan telefon bibib-bimbit, kad dan juga wang tunai Um benda-benda ni adalah perkara yang sangat normal dalam komuniti atau pun masyarakat kami.

Haiwan terakhir yang saya nampak kucing. Saya suka kucing Um apa jenis kucing saya suka kucing. Saya sama kucing jadi terawal ka, tertengah ka, terakhir ka memang mata saya nampak kucing saja.

Sekolah di kawasan saya pula muridnya ramai Um kebanyakkan murid-murid tu datang daripada kawasan-kawasan perumahan saya juga dan juga Um gurunya ramai dan fasilitinya pun Um agak baik juga lah.

Saya lebih suka berada di luar rumah kenapa sebab saya boleh membuat sebarang aktiviti seperti berjalan, belari, boleh melihat gelagat orang lain dan sebagainya.

Saya suka seni menulis. Suka macam mana.

K tumbuhan yang sudah saya tanam Um bunga keladi, Um pucuk ubi dengan tu apa ni Um keladi ada saya tanam dan sudah saya ambil serai ada juga.

Detik apabila merasakan kegembiraan Um dan apa yang membuatkan pengalaman itu begitu istimewa apabila benda itu berlaku secara tiba-tiba dan benda itu berlaku apabila ada keluarga dan rakan yang dekat.

Um Masyarakat boleh menyumbang tenaga atau sumbangan kewangan kepada orang yang memerlukan jadi ini sangat penting Um dengan budaya ini kita boleh saling bantu membantu Um kita mengurangkan risiko yang tidak baik dalam masyarakat lah.

Hobi baru yang saya mau buat dalam masa sehari ialah saya mau maraton drama korea sebab Um masa saya sibuk dan saya mau tengok drama tu kalau boleh satu kali saja habis.

"Makanan yang tidak menyihatkan contohnya Um makanan ""fast food"" Um maggi dan juga makanan-makanan keropok macam tu Um pengambilan gula gula pun nda sesuai."

<noise> Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidilfitri, Um Bulan Ramadan tu dikira perayaan lah, jadi ini semua untuk Um ke untuk agama, untuk

Saya punya nasihat kepada kawan yang jauh dari rumah dan merindui keluarga mereka Um dia boleh telefon sahaja keluarga dia Um kadang-kadang pun dia boleh balik lawat keluarga dia masa itu sedang berjalan.

Setakat ini telefon bimbit saya Um mempunyai perkhidmatan yang baik sebab saya pakai U Mobile U Mobile murah saja lepas tu bagus lagi dia punya line kalau bida pun seb kalau line bida pun selalunya dorang akan mesej lah kasi tau.

Saya suka warna biru saya suka warna hitam Um kalau ada yang itu warna saya rasa saya menyerlah sekali begitu.

Untuk menyediakan hidangan kegemaran saya iaitu epal and yogurt saya akan memotong epal secara dadu dan kecil-kecil untuk mudah untuk saya kunyah dan saya akan letak di dalam suatu mangkuk dan saya letak yogurt dan saya top waist <laughs> granola dan sedia untuk dihidang. <laughs>

Genre muzik yang saya suka lebih kepada, lebih kepada hiphop Um dan juga muzik melayu asli dan juga muzik-muzik etnik lah.

Keadaan awan di tempat saya tinggal Um tidak tebal kalau dia tebal bermakna dia mau hujan tapi kalau tidak hujan Um langsung tiada awan di tempat tinggal kadang-kadang dia ada kadang-kadang dia tiada.

Saya sangat suka muzik akustik bila saya dangar muzik akustik itu Um fikiran saya Um damai tenang setiap kali saya menulis saya akan mendengar dan memasang muzik akustik idea saya melimpah limpah.

Kalau yang ini pula kebajikan kerajaan bagi yang buku memang ada banyak juga NGO NGO yang saya pernah terlibat dan kebajikan tu memang ok lah.

"Um Perbankan dalam talian ini banyak banyak baik baik dan buruknya kebaikanya mudah kita tidak perlu susah payah tetapi risikonya kadang-kadang duit kita hilang oleh ""Scammer""."

Keluarga saya tidak mempunyai bajet yang ketat kami boleh sahaja menggunakan bajet itu tetapi mesti dalam kawalan dalam diri masing-masing, ada bajet jangan dihabiskan kalau boleh simpan.

Buat masa ni saya tidak memandu sebarang kenderaan sebab saya tiada lesen jadi saya tidak boleh memandu nanti kena saman kalau kena saman susah lagi tahun depan baru sia ambil lesen memandu.

Um cantik dan hiasan saya suka macam ubahsuai tu Bunga Keladi lah, tanam pastu kita susun cantik-cantik, Um kasih-kasih pasu yang lawa-lawa

Um Pihak ibu bapa dan guru boleh saling bantu-membantu mendidik anak Um melalui PIBG di sekolah jadi ibu bapa haruslah memahami gu- fungsi guru dan guru juga harus memahami ibu bapa Um begitu.

Sejujurnya saya tidak mempunyai genre muzik kegemaran ka dan saya layan semua jenis genre muzik asal kan siuk.

Saya harap akan ada teknologi yang digunakan untuk menguruskan badan secara cepat contohnya membuang lemak-lemak dalam masa satu hari bukan yang berminggu-minggu.

Saya suka jogging, jalan pagi-pagi paling sikit pun tiga puluh minit, paling lama pun satu jam lah begitu, sangat penting untuk menjaga kesihatan ini Um saya sangat suka berjogging setiap pagi.

Aktiviti yang saya pernah usahakan mengikuti kelas mengaji setiap minggu di surau kami lepas tu Um projek kreatif tu macam saya tidak pernah buatlah Um.

Dengan menggunakan teknologi seperti AI saya berharap dia dapat membantu saya punya kehidupan seharian. Contohnya apabila saya berjumpa dengan orang yang tidak dapat berbicara dalam bahasa yang sama seperti saya, saya dapat menggunakan teknologi AI untuk berkomunikasi dengannya.

Sangat-sangat berubah. Dulu cuaca tidak bi- rasa begini. Dulu mungkin masa cuaca pun Um ok. Sekarang sekejap panas, sekejap mendung Um dia berubah dengan cepat sekali. Sekejap datang ribut. Um Begitu lah.

Dulu masa saya kecil saya bercita-cita mau jadi cikgu tapi mungkin nda da rezeki dan sekarang ni pun saya suri rumah tangga saja Um kecuali suami saya seorang pendidik ya memang tiada rezeki lah.

Pelakon kegemaran saya adalah Henry Cavill, bukan sahaja Henry Cavill yang berwajah tampan tapi dia juga adalah watak favourite saya dalam cerita The Witcher dan juga Superman.

Pendapat saya tentang penggunaan perbankan dalam talian ialah memudahkan kenapa sebab saya tidak perlu pergi ke ATM bank untuk mengambil atau menyimpan wang fizikal lepastu saya boleh membuat pembelian secara atas talian.

Faedah teknologi ni luas banyak semakin kita Um memahami teknologi semakin memudahkan urusan kehidupan Um risikonya itu lah kita akan bertemu dengan celah-celah scammer yang urang yang menipu kita begitu.

Jenis haiwan yang biasa dalam komuniti saya ialah kucing. Kucing adalah haiwan yang selalu saya jumpa dan kami pun ada pelihara kucing di rumah, lagipun kucing comel dan tidak ganas.

Um Biasanya tempat macam ni di rumah ataupun Um bawa anak-anak Um pigi tempat-tempat yang menariklah Um tempat suci selain rumah di surau di masjid.

Tidak sebab saya tinggal di kawasan pedalaman di negeri Sabah jadi saya tidak mempunyai coverage internet yang begitu luas dan saya harus depend kepada WiFi semata-mata di rumah untuk saya melakukan pekerjaan seharian.

Jenis perniagaan yang saya inginkan dimiliki oleh komuniti adalah lebih banyakkan perniagaan dari segi perkhidmatan, perkhidmatan dalam komuniti komuniti yang akan tolong dalam komuniti itu sendiri.

Biasanya saya saya suka jogging saya suka jalan kaki saya menjaga pemakanan juga Um saya jaga mentem saya Um suka membaca buku saya rasa ini cara untuk menjaga minda yang sihat.

Um Kalau mau jimat duit pula dalam keluarga kami biasanya membeli apa yang perlu saja Um keperluan yang wajib dibeli kemudian Um kawal penggunaan Um duit. <noise>

"Tidak sebab saya punya negara merupakan negara hujan tropika jadi tidak mempunyai cuaca perubahan cuaca yang ""Extreme"" kerana kami disini hanya mempunyai hujan dan cuaca panas."

Orang mengundi di negara kami melalui pilihan raya umum Um mereka akan bebaris ketika pilihan raya itu dan memilih sia melalui kertas undi mereka memilih calon-calon yang mereka suka Um.

Acara atau perayaan tempatan yang dihadiri-yang dihadiri oleh keluarga saya ialah acara perkahwinan dan juga perayaan hari raya, biasanya pada satu syawal.

Saya sangat suka Allahyarham Tan Sri P Ramlee daripada dulu sampai sekarang sebab beliau menghiburkan Um penonton dan banyak mesej dalam karya-karya beliau.

Tekanan dalam kerja oleh kerna saya suri rumah tangga saya memang tidak ada tidak ada masalah dengan tekanan dalam kerja Um dalam hobi pula memang saya suka buat yang yang sukan macam yang menyihatkan badan jadi mimang t-tiada tekanan lah.

Kerja yang paling saya mau ialah menjadi pegawai di Jabatan Penerangan Malaysia kerana saya mengambil jurusan Komunikasi di U- UMS dan kerjaya utama yang boleh kami mohon ialah menjadi pegawai di Jabatan Penerangan Malaysia.

"Saya sangat risau teknologi nuklear Um kalau dengar ini midia antara bangsa kita dengar itu negara-negara kuat selalu cakap pasal perang, ""war"", teknologi nuklear, jadi kalau teknologi nuklear itu betul-betul lah dikasi main habis kita ini beparang."

<noise> Okay sebab utamanya kadang-kadang durang sudah pencen bekerja jadi rumah-rumah lain lagi contohnya di kawasan perumahan, tempat kami bila sudah durang pindah durang balik kampung <noise> dan buat rumah di sana.

"Projek atau pun aktiviti yang saya pernah usahakan adalah projek ""Grooming session"" di mana kami akan mengajarkan orang awam untuk menjaga keperibadian dan mencantikkan diri dan cara berpakaian secara formal."

Yang menjaga wanita yang sedang mengandung dalam komuniti kami Um biasanya memang suamilah sebagai ketua keluarga tetapi apabila wanita itu melahirkan anak kebiasaanya ibu wanita itu lah yang menjaganya.

Harapan terbesar saya untuk masa depan ialah saya mahu mempunyai kerja tetap, gaji yang stabil, tempat tinggal yang selesa dan juga kalau boleh meminimum kan hutang dalam hidup saya.

<noise> Kekerapan saya menggunakan telefon bimbit adalah sebanyak 7 jam setiap sehari.

<noise> Perniagaan kalau <noise> di negara saya Um <noise> kalau pandai memang senang lah <noise> biasanya kita <noise> Um <noise> dia ikut ikut <noise> jenis perniagaan lah ada yang senang ada yang susah. <noise>

Um Guru memainkan peranan penting dalam pembentukan masyarakat itu betul salah satu cara mereka mendidik melalui Um mengajar ilmu dan mereka memberi akhlak yang baik contoh yang baik kepada pelajar mereka.

Cara saya menjimatkan wang dalam keluarga saya adalah saya akan Um kurangkan perbelanjaan kepada benda yang remeh-temeh, benda yang tidak penting dan saya akan menjimatkan wang dengan membeli barangan yang Um berkualiti dan berharga murah.

Perasaan saya tentang menyertai sukan berpasukan berbanding sukan individu ialah Um saya rasa lebih seronok dan lebih bersemangat kerana Um kami sebagai satu pasukan sudah tentunya akan berlatih secara bersungguh-sungguh dan saling mambarikan samangat antara satu sama lain.

Iya kerajaan sejak dari dulu lagi mempunyai banyak projek Um program kebajikan untuk masyarakatnya tetapi perlu lah Um di perlu di tambah baik kurangkan birokrasi Um dan meluaskan fungsi siapa yang ingin diberi kebajikan.

<noise> Sa suka kawan baik saya sebab dia selalu mendengar luahan hati saya dan dia selalu memberikan comfort kepada diri saya. Kalau saya sedih, saya gembira, dia selalu adab- dengan saya dan dia selalu memberi pendapat jika saya tib- membuat kesalahan yang ketara.

Pakaian yang saya suka pakai ialah pa-pakaian yang bewarna hitam dan sesuai dengan saiz badan saya ini kerana badan saya adalah bersaiz kecil dan selalunya saya sukar untuk mendapatkan saiz yang ngam dengan badan saya.

K kalau awan di tempat tinggal saya pula buat masa sekarang ni memang cerah warna biru, cantik lah tidak tidak tanda-tanda mau mau gelap mau hujan.

"Cara kami mengundi di negara ini adalah Um ada satu hari ""special"" yang akan dibuat di mana orang akan beratur dan membuat pilihan mereka sendiri dalam bentuk undian."

Um Semenjak pasca Covid lalu banyak perubahan dalam masyarakat terutama cara pembayaran apabila masyarakat tidak keluar rumah mereka meng-menggunakan telefon bimbit sahaja tekan melalui teknologi Um.

Seni yang saya sukai ialah seni muzik walaupun saya tidak memahami Um memahami muzik secara mendalam tetapi saya suka mendengar orang menyanyi Um lagu klasik Um ya lagu klasik.

Penggunaan telefon bimbit ni kecuali saya tidak sibuk saya saya pakai kalau sibuk memang saya tidak pakai lah telefon bimbit ni kadang-kadang menggangu juga time time buat kerja pakai telefon bimbit.

Bintang saya setau saya nama bintang Um Marikh Um dan bermacam-macam lagi lah matahari juga tu masuk sebagai bintang.

Pada masa sekarang saya bermain alat muzik ukelele dan in the future saya mau main piana keyboard.

Setiap teknologi mempunyai faedah dan juga risiko Um faedah itu akan digunakan untuk membantu dan mempermudahkan urusan orang dan risiko itu kita harus berhati-hati dan belajar apa yang untuk mengelakkan munculnya masalah.

Sukan atau senaman yang saya sukai sukan yang saya sukai ialah acara lari jarak jauh ini kerena saya boleh belari jarak jauh dan saya dan nafas saya adalah tahan untuk belari jarak jauh.

Filem yang saya suka tingu dulu Um macam filem-filem Allahyarham P.Ramlee. Rancangan TV pula yang kebanyakkan yang masak-masak, permainan kegemaran tu Um macam sukan-sukan rakyat lah.

Um Perasaan saya kapus-kapus berenang ini, saya tidak berenang pasal saya tidak pandai berenang, dulu masa kecik saya siki-sedikit saya lemas dalam banjir tidak pandai saya berenang sampai sekarang.

Cerita yang saya suka adalah tentang cerita rakyat yang bertajuk Um seorang lelaki yang ditolak ke dalam sungai yang penuh buaya dan siapa yang menang dia lah yang akan mengahwini puteri dan juga dia juga akan memerintah sesebuah negara.

Peristiwa bersejarah biasanya kalau sama-sama sekolah dulu Um bila ada guru-guru guru-guru yang sudah berpindah Um ataupun ada guru-guru yang pencen ataupun ada kawan-kawan sekolah yang berpindah di sekolah lain.

Saya ingat Um perbankan, pendidikan Um <noise> pekerjaan dan urusan rumah jika digunakan teknologi mudah.

Untuk percutian kalau ada rezki mau juga pigi luar negara bawa- bawa keluarga melancong macam ke negara Indonesia, negara-negara yang dekat dengan Malaysia lah bukannya jauh-jauh.

Um Langit warna biru sebab dia cantik siok kita tengok biru-birunya tu lawa macam sedap sedap mata memandang Um warnanya cantiklah.

Ujian sekolah untuk kanak-kanak kecil itu Um terpulang kepada kanak-kanak itu sama ada dia boleh jawab atau pun tidak, sebab yang saya fahamkan ujian sekolah ni Um ada yang susah dan juga ads yang senang.

Setakat ini bank sentiasa Um memberi memberi tahu Um keadaan duit kita contohnya jika ada pengeluaran diberi tahu berapa jika ada masuk diberi tahu berapa dan kita tau lah penggunaan wang kita.

"""Okay"" kalau jalan jauh Um syiok memang suka sebab cari pengalaman dan juga boleh bergaul dengan boleh jumpa kawan-kawan baru Um memang syiok lah, ada pengalaman baru kita dapat kalau berjalan jauh. "

Um Paling bikin tekanan itu terutama dalam kerja jika kita tidak sekepala dengan rakan sekerja kita. Kita ada pendapat kita sendiri, dia ada pendapat dia <noise> dan kita rasa pendapat kita lebih bagus kemudian saya rasa ini satu beban juga, tekanan.

"Untuk memulakan perniagaan di negara ini adalah sangat senang cumanya kita mesti mengikut ""procedure"" yang betul dan tidak menggunakan Um ""procedure"" yang tidak betul semestinya kita kena mendaftar dan dapatkan lesen."

baik Um pendapat saya kalau yang perubahan iklim dia bergantung dengan-dengan kita punya anu jugalah cuaca Um kalau iklim susah juga mau dikasi anu

Setakat ini saya tidak pernah bermain apa-apa alat permainan video atau kad saya sangat tidak berminat dengan permainan video itu daripada dulu lah sampai sekarang.

Um Tanggungjawab pegawai itu terpulang daripada mereka jenis pegawai apa Um, pegawai itu seharusnya secara 'general' dia memang akan membantu komuniti, membantu memudahkan apa-apa urusan dalam komuniti.

Percutian yang saya suka bila pigi tempat jauh-jauh seronok seb dapat tingu tempat yang jauh-jauh tu Um cari tempat yang menarik lah.

Keadaan awan di tempat tinggal saya selalu mendung sekarang ni petang-petang mendung warna hitam Um bila sudah mendung tu maksudnya mau hujan Um.

Artis tempatan yang saya kagumi adalah Aliff Satar sebab dia boleh berlakon mengacara program dan menyanyi dan dia diminati oleh segenap masyarakat di negara ni.

Kalau wanita mengandung biasa komuniti yang jaga ni Um jururawat lah kalau yang selalu selalu anu untuk kesihatan kalau anu ni biasanya kalau dalam rumah pula mimanglah ahli keluarga pasangan macam tu.

Lawatan saya ke lautan sangat menggembirakan kerana laut yang tenang Um kaki saya memijak pasir yang lembut dan ada ikan-ikan kecil yang boleh kita bawa main.